E palanche che ò me bastan e quande no me bastan me ê fasso bastâ. Penso che me saieiva ciù cao poei vive o doppio do tempo perché inta vitta ò fæto tante cöse belle e conto de fâne ancon e ciù tempo gh'aviò e ciù arriesciò a fâne e a fâ e cöse che me fan stâ ben.